Núu kélee tûa pere káa tɛ̂i tɛi, Kɛ́ɛ tua pere sii ŋai nyíi kpɔ́ gáa núu tɛ̂i tɛi ŋa kponôi nyíi ŋ̀wɛli káa mai, dîa ká ŋí ŋâa pâ dí láa tólii. Dîa ɓa núu nyíi a gbɔ́ɔi kɛ̀ yɛ̂ɛ núu láa tuɛ nuu. Núu láa tuɛ nuu káa a núu nyíi <noise> a pɔ̂ri ŋwóli tɔɔi núu ma. Ǹya ɓa m̀ɛni ŋai ŋa gàa nûui nyɛ ǹúui ŋí káa a núu ŋ̀wɛli káa ma, ǹya ɓa núu nyíi gáa yɛ̂ɛ núu láa tuɛ nuu. Núu táma káa na, dífe pâi ziɣêi zu a gɛ́ɛ dîɛ ó! kwa sâa <hesitation> ǹúui ŋí siɣêi zu a gɛ́ɛ é kɛ́ a kú láa tuɛ nuu. Kɛ́ɛ dua pere a pâi ǹɛ́i a gɛ́ɛ gáa a núu láa tuɛ nuu. Núu támaa káa na da kɛ̀ kpɔŋ su, berei a pâi ká ŋá tɛ́i la mai ka pâi gɔ́lɔŋ ni a gɛ́ɛ gáa a núu láa tuɛ nuu. Ǹyaŋ vé pâi gbîŋ su kɛ́tɛi é kɛ́ yɛ̂ ǹyɛɛ ǹya ɓé kâpa a ǹyêei kpaa máŋ è gɔlɔi dámaa kɔ́lɔŋ kpaa máŋ núu támaa da gɔ́lɔŋ kpa. Gáa yɛ̂ núu láa tuɛ nuu ŋɔ perei a pâi kɛ̂i sɛŋ lɛ́i la kâai. À pâi ká pûi gîe ma é sɛŋ lɛ́ kâa. Káai káfe gɔlɔŋ, vé pâi ká tekpei é- é ká káa yɛ̂ɛ káai káfe sɛŋ da kɔ́lɔŋ. Kɛ́ɛ a pâi ká siɣêi a núu nyíi kákɛ a gɔlɛ ma nuu gɛ́ sãŋa lɛ kâa. Ǹya ɓa ǹúui nyii ŋ̀wɛli káa mai and ǹúui nyíi a ǹɛi ŋa pâ ma. Kpɛ́ni fêi nɛyâa ŋa dâa lɛ̀ɛ pôlu a tãi su kôyaa, é síɣe tãi ma ŋ̀elei ŋí è kpɛ̀tɛ lai nɛyâa ŋa díkɛ pôlu, kúkaa pôlu kwa kpîŋ ɣâla pɛrɛ mu. Gbakolo ŋai díkaa tuɛ pere, ǹɛi ŋai díkɔɔ pôlu pere. kwa li pêle da su, gbakolo ŋai díkaa tuɛ pere, ǹɛi ŋai díkɔɔ pôlu pere. Kɛ́ɛ gbakolo ŋai dɛ̂i tɛi ŋa díkaa gbakolo ŋai sáma, dîa ɓé gɛ̀ ǹɛi ŋai díkɛ dí kpîŋ kɔ̀lɔŋ díkɛ gɔ̀lɔŋ a gɛ́ɛ ǹɛi ŋa díkaa a núu kpune ŋa. M̀aa ɓelai tí ŋa díkaa dí wɛ́li a kɛ́ ma, kpɛ́ni fêi ŋá gɔ́lɔŋ a gɛ́ɛ da ǹziɣe yɛ̂ɛ berei díkaa lai. Dífe ńziɣêi a núu dòo mu, kpɛ́ni fêi ŋ́gaa a nɛi yɛ̂ɛ berei gbakoloi nyiŋi ŋai da gɛ̀ lai, da kú kaa dîɛ kúkaa a nɛi ŋa, kúkaa nɔ́ a dí pêle kɛ́ sɛŋ. Da kú kaa nɔ́ dí pêle kɛ́ a kûa dí tée dîɛ kú támaai. Kɛ́ɛ kpakolo nyíi a pâi kú káai ǹyɛɛ ǹɛi lna ká. Maa nɛ̃ɛi díkɛ ɓo yɛ̂ɛ kúa. Berei kwa kú kpîŋ soŋ nai maa nɛ̃ɛi kú dí sóŋ tí maa núui tí ŋa gàa ŋ̀wɛli a kɛ̀ ma. ŋà gàa yɛ̂ɛ núu Kpɛ́ fêi, maa núui tí tua pere káa yɛ̂ɛ núu láa tuɛ núu tua pere vé pâi su ɣɛɛ da kélee kɛ̂i. À pâi núu kélee pâi ma é sɛŋ lɛ́ núu kélee ma yɛ̂ɛ berei a nɛ̀i lai marâŋ kpakolo ŋa dîa. Ǹyaŋ a mɛnai kɛ́ tí, kwa kɛ́ ŋ̀wɛ̂lii and núu kélee a pâi ŋ̀wɛ̂lii. So maa núui tí a kɛ̀ kú sáma kú taa ŋai su ŋa gàa nɔ́ nyɛɛ, núu ká, ŋa gàa a núu lɛ́lɛɛ.